Kap je'e destino i'ityë ëjt's je'e amso'o adyunëm neyb ëjt's majukyajtëm jadun ëjt's je'e jet's jedun nëkx kyojyë estino pero oy je'e adukanëm para que jadun jedun axëk ka'a abësëmëm.